A mia lu musèu chi mi piaci chiossai è chiddu unni ci sunnu cosi di diversi èpuchi e di diversu tipu. Quannu visitai a Londra lu Bitish Museum, mi piacìu assai; si puru nun mi piacìu lu fattu ca ci sunnu cosi arrubbati a àutri Paisi. Chissu 'un è bonu!